Queity pa nú gán gyenynú gan gywnú sin tecnología gy, porque ba bía loh ra buny roh rni ra xin-ny rní rabá cun ra’ xinny rabá por teléfono, por llamad, cun rába, mas th mensaj, mas per gack béh pa rabá, txí ra miny bítxy bá bía raví loh internet pagi ni nú rabi que video, que internet que, per zëpa ni bróh rabi va txi queity queity rabi gýah rabí sin ra nii, sin rá gýhb gy, nii tuby ra buny queity gýah sin ra gýhb gy.